Ya, ny fomba ahafahana ampifandanjalanja le asa sy ndraiky le <hesitation> vie privée zegny, <hesitation> mila mahe m- <hesitation> mandanjalanja le fotoagna na koa hoe migerer le fotoagna zegny mba <hesitation> hoe tsy misy latsaka zegny fa avake koa amle fivoaragna zegny hoe m- <hesitation> mahafantatra zegny hoe ino le raha prioritaire, hoe ino le raha important de regny zegny gno ampidirigny agnaty fandaharam-potoagna de atô.